Neme en po <hesitation> en-a' 'gbu+. :zai' :nrh 'an mu-a ken-dih tba eh-: 'dhu, 'yalih-eh'. 'Yalih en :ne nor :gwloror 'gabaa:. :mor en :taa en-a' 'gbu+-a po en ya 'de 'kpou:+, 'kpou:+ me-: en ya 'de 'kpou:+-a wlon+ me-: en ya 'de. :yee' 'kpou:+-a wlon+ an ya-a 'de, 'dheh tu+-a 'kpou:+ wlon+, :yeh :en 'o eh ya 'de yuh-a 'kpou:+-a wlon+, :yee' 'de 'dheh+ tu+ :dao' ya, 'de en po-dih <hesitation> en-a' 'dlo+, :yee' :mor en po en-' 'dle+ en :gweh 'i, :yee' en mu en 'bhorn dii-deh+ dih en wan bo-dih en 'bhorn dii-deh+ dih, :mor en :ta 'de dii-deh+-a :yee' en-a' 'nynuu:-a klehkpeh en ka worn, :yee' 'de en 'worn 'de en po dii-deh+. :kaa 'yalih'-a no en-' 'dle-a po-a. :yee' :mor 'on 'wluh 'de 'yaih bo :yee' 'an mu 'de :jili' bo mu. :yee' :jili' no neme: :eh 'wan-dih, eh dih 'wan-a klehkpeh 'de yau plu+ 'de eh mu, on :se-' :jili 'ye 'i eh se-' 'bluhba-dih :koan-dih, :eh :korn dhih-eh, eh no <hesitation> kpon neme: :jili' :an 'ye-a <hesitation> <hesitation> eh no <hesitation> kpon :neme:, :jili' :an 'ye-a <hesitation> :mor eh kpon neme+ eh 'wluh 'o eh di-ih :yee' <hesitation> eh mu <hesitation> eh kpon nimi, :jili'-a kpon neme :due' eh kpon nimi, yai' deh-a 'jeh 'jili'-a kpon, yai'-deh+-a 'jeh :mor eh ready, :korlor:-gba+-a 'jeh :an 'ye-a :jili'-a kpon :korlor:+-gba+ 'weh. :yee' :jili' 'de juh ya 'de eh po-dih <hesitation> eh-a' 'dle, :jili' <hesitation> 'de juh-a 'mla+ 'de eh po-dih eh-a: 'dle, bhu-a 'gormu: 'yor-eh-a 'jeh eh se-a nyni-a 'beh-dih: <hesitation> 'de :jili' <hesitation> 'de eh po <hesitation> eh-a' 'dle. :eh :korn dhih eh 'wee' eh po 'gehn :due', eh-a' 'gehn mlor eh :vlan, eh-a' 'ghen <hesitation> :eh ne-a :due' eh 'wluh-' deh, eh gehn-a 'kpa 'zorn, eh 'gehn deh 'sluh-a :koan-dih-eh dih, eh :due'-a 'dhu eh-a' gehn 'yli-eh bo, eh-: :korn dhih :jili' eh-a' <hesitation> eh-a' 'yu-a ne :due' gban 'i, eh-a po ghen :dhulu', :kaa :jili'-a no. :yee' :mor 'on mu 'de 'kwla 'de 'gle, :yee' <hesitation> 'de :kpai-gle :ne, <hesitation> yee' <hesitation> :zoa' :ne, :yee' 'de 'gle-a 'yor-eh :kpai-gle :en-a, :kpai-gle, <hesitation> :koo: :fluh+ me en ya 'de en po-dih <hesitation> en-a' 'dle+, :eh :korn dhih eh 'wee' <hesitation> eh 'ti 'de 'gle 'gabaa:, eh :mor :eh se :voor no eh po wele-eh, <hesitation> 'ka :a no :a po 'dlan 'do eh ken, eh :mor ne-a 'o <hesitation> eh no :zai' :eh 'ye zon-dih. <hesitation> :mor :on 'worn :kpai-gle-a ::mor <hesitation> eh :taa wlu, eh :mor, eh po wele-eh :ne 'o. 'wele-eh: po eh, eh kpa-a 'o wele-eh po 'da, eh kpa-a 'o wele-eh po 'da, :mor eh ready :yee' <hesitation> eh mu 'de :porlor' ya, mor :koo: :gweh 'kpa-ih' :yee' eh mu 'de :porluh ya, <hesitation> :yee' :mor eh di :porlor :dii:, :mor :lon 'ye :kpai-gle :yee' eh 'bili: eh mu 'de 'kwla 'de, <hesitation> 'dle+-a klehkpeh neme-a po-a en :ne :doror' 'dor' <hesitation> :yee' nimi-eh :eh :ne-a 'o :eh se-a neme: 'de :eh po-a 'dle eh-: 'dhu 'gweh-'. 'Gweh-a po 'dle, <hesitation> 'gweh <hesitation> eh ya 'de :name: me-: eh 'jla, <hesitation> eh po 'de tu-a bi 'de 'de yai' <hesitation> eh gola tu-a 'dlu+-dih. ' <hesitation> :mor eh mu eh :ya tu-a 'dlu yuh :daa 'ya; eh :ya yuh :daa ya, :yee' eh :ya 'de :name, eh :ya 'de :name, mor eh se neh 'ye :yee eh 'jla tu-a ma+ eh no-eh 'koor-dlu:+ eh 'jla tu-a 'ma+ eh ya-ih 'de eh 'gola-ih' dih, :yee' mor 'gola-ih dih, <hesitation> :yee' eh :zai eh mu 'de eh :eh 'dhen-eh 'jeh 'weh 'de mor. :eh :korn dhih eh 'wee, eh :mor eh 'ble 'nynuu:, 'gweh :yeh :eh 'ble-a 'nynuu' :yee' eh 'dhen eh 'jeh 'weh 'de mor, :mor eh se 'zorn 'kpa :yee' eh dhle-' eh 'da 'de nmor 'yi 'do :mor-: 'dekorn: 'an-a'a: 'nynuu: :a bo, :yee' 'gweh eh po 'dle :ke <hesitation> 'gweh :mor nimi 'o eh :se neme, eh mor nimi 'o eh po. Deh :eh :korn-a dhih eh po-a eh 'dhu <hesitation> eh 'ti 'de tu+ ya :ke, 'de eh 'ti, <hesitation> eh no deh :eh no-a kpon-deh :yee' eh 'ti 'de ti ya, :yee' 'gweh-a 'dle-a klehkpeh <hesitation> or ku-dih, <hesitation> :dha :or ku-a 'de 'gweh-a <hesitation> po-dih eh-' 'dle. :yee' ti-a bele-gboor or no neme or-a po 'dle, <hesitation> :eh :korn dhih 'wee', eh 'dhu on 'ti 'de tu 'di, <hesitation> 'de tu :kau' 'di, tu :dao' mo-" eh 'ya ya <hesitation> 'de eh po eh 'geh, :yee' eh mu-uh bele :belelele: :yee' on no 'bi, :yee' 'bie' :dao' :mor or :tehn 'di, :yee' 'de 'bie' :dao' 'di 'de or mu or 'pehn, 'de 'bie' :dao' <hesitation> 'de or 'di 'de or 'wluh-dih or-a'a: 'nynuu', 'de 'bie' :dao' 'de 'de or 'ti, <hesitation> <hesitation> :yee' :ka neme no zorn-dih zela-eh :ka en no 'dle+-a po-a. e'